أحب أمتلك مكتبة شخصية ،تحتوي على جميع الكتب، الكتب تعطيني تعطيني معرفة عميقة ،وتفتح لي افاق جديدة، وكل كتاب هو عالم بحد ذاته، ما بين القراءة تساعد على التفكير وتوفير الحياة أنا بفضل المكتبة، وبفضل اللوحات ،جميع اللوحات تعبر- بتعبر عن تواريخ.